Eeh ɓura ni gulɗum ɗo waɗa haɗo ɗaga irin ɗecemɓer january feɓruaury march april en haa june nɗen nɗe se iyenɗe fuɗɗa july august septemɓer en novemɓer novemɓer ɓo ɗaɓɓu'nɗe ɗaɓɓi gaɗi